Ny akora ilaina lafa ahandro sushi zany da tsy ino fa mampiasa vary sushi, mampiasa rano, mampiasa sira da mampiasa vinaigra koa. Ny fomba fanaova azy: andrahoa ny vary da avela hangatsiatsiaky. Lafaveo amin'izay mamorona sosina sushi amin'ny lasitra. ampiasana akora toy ny trondro, legiomy, na avokado. <hesitation> Lafa vita amin'izay izay da apetraky anaty vilany na foibe fandrahoa sushi.